Inganawithe obuthuku omwa omwananga omwabiro byosi, yangye ekyangangayikolhera ekyokubanza omwabiri ebye ebyesunday ingiyangayasoma nebindi ingaghenda ngomwatown. Kusangwa nga- ngawithe obughabe bunene ahanganzire eriya ihangamanza, ekyanganza erikolha ingakyikolha <hesitation>